<noise> Kande buah porngasan duka. Kande buah, kande mangga marasa, mangga pa mangga macang. <hesitation> kande buah naga, <noise> kande jambu uda ngasang vitaminna, kande jarru, kande kande manggis, kande <hesitation> kande buah kande buah <hesitation> apel marasa, kande buah anggur <hesitation> marasa duga to. <noise> atau biasani digaragani jus, <noise> jus alpukat na marasa, jus buah jus buah <hesitation> naga, <hesitation> jus jeruk namarasa <hesitation> api to digaragan jus <hesitation> jus sirsak, <noise> jus tomat, namela duka tu jus tomat sehat, eh <hesitation> anu pi to na digaragandi jus, jus sudah mi jus alpukat na jus anupi eh <hesitation> jus. <noise>